<hesitation> esha fridege nibyuma byakolhebawa na abasungu omughasu wabyu niwe rihuhirirya, <hesitation> bakahiramu ebinfu nge binyanya, emiyembe na kanyama kaghu wamabya isiwanzire kakatsanda, <hesitation> nomwa biro ebyo mwesi wamabya iwanzire erinywa othughetse othuhuhirire ghukanathuhamba iwahiramu <hesitation> kusangwa ghuka ghukabya iwabiribihira omwa fridge, e fridge sighirilhetha obuhuka iyi nahuhirire obuthuku obwangabyamu neryo ebindu wamabiribihiramu sibirir bolha bikabya ibineneke ghukanabibika ahabwe ebiro ebieinga nga bini. <hesitation>